Khohakuo mesho nevo nefenaro ebeti mewo niya like mereye loha afibo omase hutimewo reyona afibo la moli khuo hikhakhe liaboya whowhe orlehe e oh o feel uwele noyobola <hesitation> osonu wele nayelo wa lana feel uwele naye le wobola ormudegha nona yele whelana alana eyala uwele nayole alama erohe lo bu wono mahnayana wisi mah someke egbeme aya eyibo eyala ayana fua eyala, homusomeke nitso egbe aha kili manaya na kho egbola li hekhe momaso noya kohoro onakorelaro emasonoya korelale lile kere nosonila lokpa ekele nosonaya whewe but obola eyala ekolemaya so ododa kpo luso oyamanayobola ereegbogbudu lagabo naleola emulamahe ogbe nohakile mahu khomakhowana uwele noyo bula egwe lo simple ne and. <hesitation> emina who nuyaya stress egbehe elana oyalo obula agbonoyobala oso nalana and hukhayo bula eyala unodato noyobola lago odato nuyobula oyabo okpa obula lu uwele ogesonana and hikharere mobuwhewhe notimewor merey hilatiyo meroya abuja iyadator obula osonoya re guevo nilo akila re huya yolo uwelo evo whewhe uya yelu uwele nokhile hukheluche buokpayare ukhelimi udegbe hawor nitse agbor amur aba yelo ebuzebade halulor yele wa buye amur hukluatsebu ye uya wa ikhaba yele obuzedo hulor ayele ebuyela amur abayele ebuzechile la oso nabu <hesitation> chuye aremur ebuchiye aremur uwelo nayele obula oso nabukpaze chire so loze osonoya rechafere huliya miobewhewhe hukheli miudegbe wor nika agbor umiemaso hukheliamasa lagi emaso.